أول شي بنستخدم الوجت هذا لتحسين بعض القرارات اللي خدتها خلال أسبوع يمكن نعمل بعض التغييرات الطفيفة على مشاريعي الحالية عشان تكون أفضل.